مكان هو البحر كنت وايد أستمتع فيه وكان وايد مكان مثالي أستمتعت بزيارته وايد أحبه أحبه كثير وأحب دايما أروح مع رفقاتي ومع العيلة مالتي يكون مكان قاعد يخلب العقل ويسرقه قاعد يصفي الزهن ويروق البال.